باش تسرح لافابو ديالك غادي يخصك اول حاجة غادي تعمر لافابو ديالك بالماء من بعد غادي تاخد ديالك وتحطو على لافابو وغادي تبقى تبرك عليه باش يخرج الهوا اللي كاين داخل القادوس مع الوقت اللي غادي يخرج وغادي يدوز الماء بكل سهوله